देखो सा हुकूम अपना जो साबुन हुया करा वो अपना बहुत काम आया करा। करा अनूमानक आप री शरीर रे साफ-सफाई भी करा हा। साबुन उ मानक रे त्वचा बे मुलायम हवा हा एन ना आपुग उ केत्नु बे चुटकरो पावा एन रो उपयोग मन बोध करा हा।